د واقعیت په کلمه چې فکر کوم، نو زما ذهن کې هغه شیان راځي چې واقعا شته او پېښیږي. هغه حقایق چې موږ ورسره مخ یو، بې له کوم خیال یا دروغ څخه. دا هغه حالت دی چې شیان په ریښتیا شکل کې وي، نه لکه څنګه چې موږ یې هیله لرو یا تصور کوو. واقعیت موږ ته حقیقت ښيي، حتی که کله کله سخت وي. په پای کې، واقعیت د ژوند اصلي بنسټ دی چې ټولې تجربې پرې ولاړې دي.